ପ୍ଲୀଜ ଗନ୍ଟିଲ୍ଯୂଟିସ ଇମାଜିନେଦୀ କୋନ୍ପରସେଶନ ଆଈ। ନୀଟୀ <hesitation> ପ୍ରାଡବାଇସଂଚ ପୁଟାନ ଯେ ତେଲୀ। ଗଡା ତୋଲଵା ନହୀଂ <noise> ତେଲୀ ଗଡା ବେଖୁନ ଲଡୋ। ମୁଝେ ଏକ ବୁରୁତ୍ପା ପୁନ୍ଣୋଂ କୋ ଥାରେ ଆପକୋ ମୁଠା ମୌତ ରକା।